मैंजो यात्री छिन ता मैं उते यू आश्वासन दिलोलु की जु मै ची फ्लाइट ते या जू मेरु एयरोप्लेन ते सही तरीका से लैंड करा दयोलू बस तुमते थोड़ा हौसला रखण्ड चैदु तब तक के लिए।